Maharitsy hafiria ho añao voatabia amy boaty iñy no tehirizina? Eka, matetiky izañy koa, misokatsy raha iñy da afaka tehirizi telo andro, <noise> efatra andro; fa fanahivaña azy izañy a! Asia menaka avao izy misokatry iñy, rehefa avy mangala izañy añao da asia menaky, da maharitsy mihoatsy ny dimy andro avao izy amy izay. Fa raha izy tsy misokatsy iñy da am-bola maromaro; fa ny teña raiky iñy boaty iñy mibotsiny da tsy afaka ampiasai sasy.